Naaka'antiundo jadi naaxe'e ku tiempo kodi tiempo viixi, tiempo gana i'ini, tiempo kun davi, tiempo daake'endo tata kodi jaani kuja io ja ka'ando primavera, verano, otoño e invierno.